Ya tul amla lau amra ayfemeun ya safa wayela maun ya alafole yala yakuat tafam ya rasa fatata kama yalafolen lehuan jahil wayelamaun ya mik ya mikfata kamaun ya halafole huan yas hilak darana rasoro ra karoh ya rasa fatak huwan sinte yamale lek ya ayfe se mala filik holo nawaye lemaun ra oholahe yamai le kakai si mala hala fole huan yaina abala fole huan ya sofleo yasoftu wayei la maun ya hilin niak hifnai nai i i mo amara hake meu tula am amra hesan sa waye la maun ya hilin i yakafatoa'i kesamra hakakotor e ma bal balawaya huan am ikaisala folefala i debun nimra na kalala leui ya sube ibala foleleu la falaleu Ik kuluki amra haka esi nemeon tuamra daran esin nameon ya kauk kasewa yei la manuk kaisebala hu buna hoholo tetewa taresi metarasa faun na rewi yak yakif na nai ma yaka he kesafalae yamalan nira yaka hahuan bole hambaru he abona teesan lewi am amtakam layam raesan watalamaun ya amalafole huan yatindak yak yana ya mau nayakau bilesan wayeilamunua hokese kese bala esitaran esin na si meun ho balo hukuluki hubala fole hefala am ya wotera leam lolain huan niwa yahutehuan kaya yahufiak yana e yana namanu aba a kuluk kamradarani lewi layaka a huan bolu bunho bole kalo haita lotom tafale ye kaukulu ki ho holou kuklu bohit ne tewame araesin na ma leo lau le yakiyana nama yaka he Amala fola to hufaya i somola ni esen oisemeon esan lematana madul helat'to sampe amerei me suda a aesan amhili namsura re nemarafatara tu hohola leu yakahahuan bole halmekahe sakawai ilan ne ki bisa ra esan filno huan he ta mala holo kalo nehuan nokama tejadi ya ela a yukiana nama yakahe nura yaleku ya saenleu hesen balahuan i buna leu buna leu i bala fole i kasenia ikasi ni nalat ya tala i yatala i yakahe hodebu nimiman